لو انا حرقت اكل في قلايه ازاي اغسلها؟ اول حاجه هجيب ميه سخنه مغليه يعني هغلي ميه في براد علي البوتجاز او حتي براد كهربائي وكمان هشتغل <hesitation> هشغل كمان السخان واستخدمه واجيب الميه السخنه واحاول ان انا اشيل اي شوايب من القلايه واجيب كمان الميه السخنه بعد ما تغلي واحطها علي القلايه واسيبها شويه بتاع خمس دقايق او عشر دقايق <hesitation> اخلي الميه السخنه تحاول ان هيا تطلع الشوائب اللي فيها وبعد كدا هتكون الشوائب شويه طلعت فبعد كدا ألمهم بأي كيس او بأي منديل وارميهم وبعد كدا احط صابون تاني سائل واغسلها تاني كويس وممكن لو مطلعتش خالص استخدم مثلا بيكربونات صوديوم مع لمون او مثلا ازازه بخاخ لإزالة الدهون فتتشال بسهولة.